La cucina in Svezia è na cucina unni si màncianu assai patati, fatti principalmenti a purè, e tanta carni e pisci. Lu pisci ca si mancia chiù spissu è chiddu d'acqua duci pirchì nni lu paisi ci sunnu tanti ciumi e laghi. Essennu un paisi friddu pi ottu - novi misi a l’annu, in Svezia li pirsuni si màncianu tanti minestri fatti cu lu pisci o la carni.